kalimaawaal tikkere e siftoroyaam e wonde hitande ko dem mi jannga e jam'iare, goɗɗo modibbo amin hokki min gongal kuugal.